أنا حاليا اقدر إني أتكلم اللغة العربية و اللغة الإنجليزية ، اللغة العربية لأنها طبعا لغتي الأم استطيع إني أتواصل مع الأهل و الأصدقاء ، أما اللغة الإنجليزية فهي لغة عالمية تفتح لك الآفاق للسفر و تفتح فرص جديدة للعمل و التواصل مع العالم الخارجي و تكوين صداقات عالميي.